Wenä äjtzi sunpa't tuwi ja'ku nä'ijtu por que tuwi hay veces este kyowojyajpa täk, avece minpa animal titya'p jetij wyojna'tzyajpa, nta 'yaktäjkäyajpa täjkojmä y hay veces pues näwijtyajpatät tuwi ja'kutyät 'yak ya este nyätu'nhajyaju tu'nhojmä, tza'mojmä, jut'tyät manhpamä, jitkyotatät mespa tuwi', el perro.